Hoihoi loa ka lāʻau hāpai huila kaʻa. No leila loaʻa ʻelua ʻāpana nui. ʻO kekahi ʻāpana ʻo ia hoʻi ke kino, a ʻo kekahi ʻāpana ʻo ia hoʻi ka lāʻau wili. Ma luna o ke kino aia kekahi pā poepoe, a ʻo kēia kahi e kau ai ma lalo o ke kaʻa. Ke paʻa ma kahi kūpono, wili ʻia ka lāʻau a hāpai ʻia ke kaʻa i luna.